أكبر حيوان شفتها قبل كده هو الفيل. <hesitation> أدري إن في حيوانات أكبر من الفيل بس ما قد شفتها مثل الحوت الأزرق مثلاً ما قد شفته بس شفته على <hesitation> على الإنترنت بس لكن ما شفته كشكل طبيعي. <hesitation> شفته فين؟ وتقريباً و امتي؟ من اكثر من سنة كان في حديقة الحيوان هنا في السعودية. فين بالضبط ما أتذكر لإنه هو كان من فترة شوية بعيدة ورا